Ny fomba fitonoy kazahy ny fomba fitonoa ovy, fomba fitonoa be sy ny maro samy hafa. Ee lafa hitono azy la asitriky anaty avenoky mahamay ao. Lavenoky ny afo igny zany a asitriky ao i a avela ao i ho masaky ny hafana igny tsoanao tao amizay i la masaky la bonaky